भेफोर् मने बिह कोर अगद्, ज बिह कोर मरो, त अगद् जनिल्र तो बहुत् मतेर् कोरे। लिके, मने केनके मने हत मोरे परेन्त्स् अक्, मने म बप मने त्रेअत् कोरि बो। दहि केनक मोरे फमिल्य् मने त्रेअत् कोरि बो। हत केनक होस्पितलित्य् देख बो। मने अरो किमन् भुज होनो स्वलि होइ, ब लर होइ, किमन् भुज होनो होइ। अरो जन्, मने बहुत् भल्के मने मतुरेल्य् हन्द्ले कोरे किसि, मने जन् कोथ बो, मने अरो जन् आग् बद बब जन् बहुत् भल्, मने जन खहक् दियरो। प्लुस्, अरो बोते, किमन् मने हत भल् पए ब भल् पओन् मोहे, किबिल बोते मतेर् कोरे दनिल्ग।